Juɗoowel mburu nafata ko juɗde mburu haa ɓennda. <hesitation> a waɗan e- mburu e dow mun, ni woni tawa ina wuli, nguleeki ki juɗa mburu o haa ɓennda.